kiti ti ñaa a nakatye ña ko kixiri a ti sikanuu ña kuni kuaa ha ku taku ñaa-m ntiva´u ha´ra ntiva´u ha Kuri ña keeri ni kuaa keeri sikanu ri tyi ñaa hora hua sikanuri ntuku ri ña kasíari ntuku ri ña ka´an ña usia nùù ñuu sikanu ri ra sá tuvi in kii in kii takunu taru kua´ri in ñuu ni kee va´a ri niniri ña kasíari ni nii´ri ra kò´o siari ka tyi ikani ntikoo ri ka´va ntoori a kuuri ya sée Kuri ra ika nantiko ri intu ri ra ta´ru kò´o kee va´a ri ra usia usia ñaa ñuu kitari sika Nuri sa tuvi katyina ñaka hua ka´na síaa tiku ñaa ntiva´u ka´ra a´su ni tiku so´o in ha tuku ra ñaa tyikua hua kee ri ka ika hua keer i kò´o kixiri kò´o ta´a a´su ni tina ha ra sani tina ka siaari kua´ri siaari vaasi ri a nahua sini mii ri ra ika tika kuu kiti ti kò´o ñaa ko kixiri tyi ñaa ko mana nuu ri kotyi sa´ni sa´mi ntioxi ri vasiri ña koo ri ña yuvi yo